أكند نبغي نولي عالم مشهور، لإن العالم ينفع الناس وينفع البشرية، وليه أثر دائم في الحياة، ولي أثر دائم في العالم، باش كل الناس تتكلم عنه، لأن الفنان مش كيف العالم، العالم له مكانة خاصة عند الناس- عند الناس كلها، وينفع الناس، وينفع البشرية، وينفع العالم، إذا كان في أي شي سواء مرض نادر يعالجه.